סאו ס'איז זייער שווער צו זאגן ווי סאך צייט מ'גיבט אוועק פאר עסן. <hesitation> סאו, כ'וואלט געמאכט א חשבון אזויווי בערך פ- פיר אדער פינף שעה גייט אוועק פארן עסן באט ס'איז זייער שווער צו זאגן.